Karazan'e sakafo fantako zao magnasara gne fagnite da ohatra karaoty, karaoty agnisan'e sakafo magnatsara fagnite, akoatrin' e karaoty, papay, e papay koa zao da agnisan'e sakafo magnasara fagnite, de manga manga masaky, io koa zany da sakafo mampahita koa io.